lutmia asie që hëngra ishte një tas me makarona me pesto. Makaronat zihen në ujë me kripë dhe më pas hidhet një salcë pestoje e bërë me borziloku frishku, stika pishe, hudhra, parmixhan dhe vaj ulliri, të gjitha të përziera deri sa të bëhet një përzierje kremoze.